Ishindu shia ndachama khulia asubuhi shilicho chingufu emala enjama khutokha kali amapwoni ndalabukha enje mumukinda esinye amapwoni nikalicho khuyabele yabule ndachayaba ndecha ndesia amaponi kali nga era khumaika ndakhara khumaika ndalakusunda khunjila ili indayi kakhaiya ndavilila ndeasi ndakharasi ndara echai khumaika ndakhatekha echai yanje yakhaiya ndeula echai ilya ndarala mu birika ndakharaa mu birika ndalanga bana nibabushine banywe chai iilya basi khe njake khukhola ekasi ye ndaba nenya ukhukhola ndachaka khuba omushirika enga shingufu noli omundu ochichanga okhukhola ekasi yakhulima sonyala khubanocha khulima nobule khulia shindu shilabula khulhuwo chingufu chio khulima tawe alafu shi ndayanza khurumishila ninywa echai noli ne injala nfana amatuma khumaika kambachilacho embolela abana balatolakho amatuma neramo ndakharamo ndaranamo machi kho amanjeke kanje ndakhaba chikwi chisiro ndaranamo buntswa khushindanga mu maonjele kanje nikhola chikasi chindi chiemba mu lwanyi amaenjele yakokalaiya ni kali be ngaranga ndakarangio ne kali kaa ngala khukaranga kata khandi. Shikhuranga ndalaramo sa ichumbi eshioba yao nerao echai khumalika echai yanje nekhaiya ndauliula chai ndachukha kenyachana njakhe ndumishire ne enjaka khunywa ndakhamala nembukula ebindu ndosia.